Toh akwa, akwa nir kaidar nir kibakur muri mapir gizir salt oh tigitara kurta talie gada bara mwala kognam kwatiya bara mwala tiga bara khil sal, yakamata agahepir ah eni kulini yi kurta dadeh gin ki bara mwala nam dakwu, nam aka elimi eigada bara nam tara zindi su tigada bara agaya aga khititini. Lakum kuma adiapir nir elimi wa amma kwa nam apiri zi dakwai zaka hankal, nam ti gra muzi ka nzai zara mizi ka khitizi anwa akwa dar mir akwa bwar muri timun bara kulini ahani sinam tiga bara khitizi kulini-ah aya wulzir nam dakwu aga wul kwa nam dakwu domin za ashina magita khir ga bara kwa nan dakwu tiga khiti wa toh rayuwaryeh khiti suwa mapir <hesitation> zir sal tigwula mwala tiga bara khileh giye mapir gita puti mwa nam dakwu wa kurta suwa kwaiye ani tse-ani <hesitation> amma sinam tida miza hana khmamir kulini ahani magikhili aka hanka tigala wulsini nda wulsini ata tada nda wulsini ata mama kume nda wulni-ah yal apir eni fan da yal jirar ni ma gi khitiji diya-ah atayana toh sauti laka tada anada bara nwala ana zhir, saudi laka mama achamigi mwala ana zhir amma kulini zhir. Amodu bara cirni, mazhir ni si aka kwani apir-ah eni kulini ahani gadabara aga khil kwa ni mapir tdi yiza diya-ah kwani tigi nu diya kamur kul hankal nimai tamur tasi duakwa silaka nam kulda nam ata hapir-eh eni kutini mur apir damur zindi yarta khil kwa ni wa so saboda haka kulini hani yarada hah gargadi ada abamur kibaku apiri kafan mwata khiti sal kazi wulzhir nam dakwu mapiri zi nam zhir sal akhiti kwa ma kazi wul nam dakwu, muradi akhil kulini sotinda mur kibatu muradi khilsu apir kamyar kwapa wa amma kulini hani kwayir mur kuti khir dar apppir ma adi ndi kwapa weh, daradi abara ka dar khiti ndi nam hani kwara adiya khtril nir gomnati wa, nda khitri gomnati dakwu amma ma gata puti khitirl gannati wa tigi khiti ndinyeh tigra chuhur gir ka yapir gara yai waza gir yi garaya makarantar nazargir amma kusini hani kibakur mar murada bara kulini hani ah <hesitation> kandi wula sini apir-ah kibakur mur ni kamur wuleh sini apir-ah enini adi dakwu wa muradiya bara wa muradiya ya bara cir silai wa kibaku adiya bara shir silai wa mura bara kowani saka tunur tara putini kamar khilba khirmur akwa silai giye ga muzi yatisu namti gay a eni kulini hani yikiyeh ndeh giyeh ga bara sinam ati a khilba tiyeh akwa silai. Makhir ba kriyeh akwa silai tigi zindi ni, gaskiya tiyada halageh ani gyamwala dakwu magi wuti gaskiya zignani giputi sal nam dakwu amma ashina mapir erin mwan man apnir zimusilim dara muszi kadar khiti mwaki fadu, nir christian kuma mwala pallu amma kulini dunya kirta suwa kulini ga khiti mwala gindi christian ma mwalani za santa neh iko anti gada bara giye aga <hesitation> apir toh yija duya kulini ahani diya mwalani zabara ti dakwu ani diya amma adini kanti amma nda magi bijireh gamizi aga khiti mwalaryeh amma diya aga zindi apir sa’adai so eni kulini mur kibaku muri mur zindi daga kakaninuma murada bara mwahi nam ka hankal, mura bara sal nam ka hankal murada bara ko zinam ndimadi ada bara ndinam ti aka elimi kulini magaliha khiti kwa kura ka aka elimi mapir gikhiti alkawari eh eni gabara narri apir tiga mizi ga khitinar tiyaya makaranta awar ka mizi ka khititini mapir gadi aya marakanta nar wa agir puti vinam dakwu tiga burtanarl kasuwa kur tiza mizi kaya sini anti ndan da ni adi asiya ka aka <hesitation> damchiniji wa so ndidinga murte mur apir mura barani kahanpir toh mapir ndinam tara karatuye kaji hete tadai kati lura akasinamti agir aya mapir gaka hankal tidihapir-eh giyar ni dara ka hankal dara nagi mwala domin darkuta wul kirkir babaryeh. Dar wuk dakwur zirmah, dar wuleh dakwur yalgir kaka kakargir ansinamti databara amma kulini mura diti wur ahani kulini atandi wa amma kullni zamani turta suwa ndaha khiti nya yaka khirna yar liha khiti mwaleh nbon adinyar mur weh amma yi wuleh riba adiakwa wa mapir ga mizi khiti mwalah kulini ahani, kuzi gikhiti yaryeh nam tiga mizi ka ngabaji nam tiga mizi kaji sidah nam tiga mizi ka yaba zir nam tiga mizi ka wanan. Eni kulini zhir giyabatini ashina zabara sinam ti zaban kazi ya pam <hesitation> zada bara kazi ya sini nam pam jiye zabra <hesitation> kazi ngati nir mama wa zabra kazi ngati nir tadawa zabra run amma mazi tamatam kur adai toh gaskiya tiya halegir apiri mur kibaku mapir mur ta hankal wa mapur mur ta hankal wa toh sinanti margda parani ataputi timur dumin kulini koda mutinir kuhikur ma tigabara apir gikhiti kwar kibaku aka abla mapir ga bara kuhikar nda khir apir zita khil yarmur wan da hahega amma mapirgi khiti kwar kihikar nda khir apir zita khil yarmur wan da hahega amma mapir gi khiti kwar kibaku wiyir ninda halega ah eninini zi chan-chan ta tida halegah so saboda haka akwa nyar mur mayi hahpir ah jikhya tam-tam tiga bara sini gamizi aga puti mapir ngita mizi aga ya sini wa toh ndadi ta bara wa so kulini gargadi nam ala wazhar muri. Apiri kulini mapiri gaya, aga bara mwala aga bara mwala ko zhir akwai yal nam tara kamata nam tara zindi tara zindi ah eni aka silai tadadar kuma darakasu. Kulili kwai kalini darabara ndaka kwapa mapir gad aka kwapa wa dardiya tdiiltiwa zhir kulini giyeh gabara gabara piri mapir atigir aka kwapa mapir jiyiditiye maji khitiyeh giye aga futa koh dara sunya lega kyauta nirki nir mota tiga bara so kulini hani shirmur ari kutaji butterfum ani mapir kurti ji buldum ani kama gaskiya chigabar mur kidi ndadabara ninili kakar. Mur dama muradir chuhae muraiji nir muraya kasuwachi apirah eni goda yanir dilta, dilba ka dilta kalini jinmur dilba ka dittar muri ani si ngaleh murta zindiapir kasuwanchini kuri. Apirai eni kaga leha ditbasu tibwan da adiwa ngal tiga bara koh aga lihachuhur yeh agaya ti sur fwakhiryeh ani nam tiada wara apir nir <hesitation> apanir akwa bigla byati tirnatirnyereh, iyati boitar yweh iyati muyaryigareh aga puti kwapa toh mapir snini shan tiga yani shan gata ji kwapa akwasa khmanyeh tigamizi aga kwurai bukataryeh mapir adiahani wa njinakum dara bara ana. Pir nkwa yal nam kaka madar khirdar nam dakwu amma kulini nkwai kulini dara wuleh apri kulini ma tadadar ma adiakwa kinam dawa amma dara bara zhir eni nam tara kuratu university ka kurai k aloha ya nysc ni kasi anti nam ti dara para kulini dhani anti maga khitir nam dakwu ni.